हमनीके जाहिया स्कूलमे पर्हैत रहली न त हमनीके लास्ट बेन्चमे बैठके बरी खुसखुस करैत रहली । हमनीके तीन जाना संगहतिया रहली, तीन जाना लास्ट बेन्चमे बैठ जाइत रहली क्लासके आ खुसखुस खुसखुस करैत रहली हमनीके । आ जैसे हमनीके आरारी सर सब पर्हाइत बाटे त हमनीके पर्हाइमे ध्यान न रहीत रहे । हमनीके पछारी बैठके न चाहेवाला कुरा जौन काम न लगैत कहियो उ बात सब हमनीके करैत रहली । आ हसैत रहली खिखिखिखि खिखिखिखि पछारी बैठके जौन बात बरी खराब बाटे हमनीके न करेके चाही काहेसे हमनीके स्कूल त आब पढे आइल बारी न त हमनीके निमनसे पढेके चाही । लेकिन हमनीके उ खुसखुस खुसखुस कारेवाला बात हमनीके न करेके चाही । आब हमनीके जौन हम खुसखुस खुसखुस कैली त उ बात हमनीके काम लागि कहियो, जाचमे काम लागि न लागि । आ उइहेबाला हमनीके खुसखुस खुसखुस न कर्के सर कथी पढलक उमे हमनीके ध्यान देदेली, कथी पढलक उबाला पढ़्लेली त हमनीके जाचमे निमन मार्क्स आजाइ । निमन मार्क्स आजाइ त हमणियोके खुस रहम सब जाना खुस रही। आ उइहे हमनीके क्लासमे खुसखुस करम न पढ़्के त उसे केक्रो न निमन होइ केक्रो निमन न होइ ।